أفظل فقدان سمعي على فقدان بصري؛ لأن البصر يساعدني على التفاعل مع العالم من حولي ورؤية الجمال سواء أن كان في الطبيعة، أو الفن، أما -م- مع فقدان السمع لا يزال بإمكاني أتواصل من خلال الكتابة، أو الإشارات ، لكن لمن أفقد بصري يمكن أن يؤثر على وجود الحياة بشكل أكبر.